Gari ba bike ni brake system khe bwthagnani tei aste aste khainani bagwui thepajago tei o kaam o kinetic energy no heat energy o twlangwui khaijago. Tabuk ni sal o disc brake bai drum brake no belai gari tei bike thepajago. Disc brake o kaisa gurugnai disc tongo tei abo chakka bai nangtutui khe thepajag. O disc bai pedal kaisa taar bai khajago tei brake romna hinkhe pedal no yakung bai kaphikna nangai. Drum brake o kaisa drum tongo tei abo chakka bai bagsa gurio. O brake drum no kaisa taar bai brake pedal khajak tei pedal yakung bai singkhai brake romjaktwui ongo.